मैं तो नहीं जान रहा है कि उच्छा टेकड़ा पर जाएती काई पानी। गरम गरम हो जाए पर मैं असो <hesitation> सुन रही थी। मैं तो देखी नहीं काली मैं <hesitation> सुन रही कोई तीरत। मिरत जाएती काई बादरी नाथ केदर न जाएती काई गंगोधरी। जमरती मां काई कोट्रो उपर नुपडे <hesitation> तीं काई। गरम पानी <hesitation> कुंड़चे न ती पानी खल खल। खल खल खल उपले उत्रो उपले उत्रो उपले के तीं रामा चावल। बिनाग दे तो चावल चूड़ीने <hesitation> ने बाहर आय जाए। <hesitation> उत्रो गरम पानी होगे मैं तो नहीं देख रहा है भाई।